في أحد الأيام اكتشفت طفل باب بغرفته لم يكن موجودا سابقا، وكان الباب صغير ومزخرف بألوان زاهية، <hesitation> كان الفضول عند الطفل خلاه يفتح الباب فدخل في عالم غريب، وهناك شاف حيوانات تتكلم وأشجار تتراقص، وقابل جني لطيف قال له أنه في مملكة سحرية تحتاج مساعدته، قرر الطفل يساعدهم وبدأ مغامرة فيها كل التحديات، وبعد ما أنقذ الملكة رجع للبيت.